k'eey riwach <hesitation> rib'an tieej re ak' e nab'eey nan wa jun kirb'aj kirb'ane pe pepian <hesitation> rajawxiik kich'aaj li ak' <hesitation> kich'al aj wo xu' kalaq' tieej <hesitation> que que kich'ajeek ka kaya' chek chu qak'atsaaj li tieej li tieej re ak' qak'atsaq chipaam li rechiq'a ki b'ixeek ka tzajqaaj jaaq <hesitation> ka qak'atsaaj va tikara ' <hesitation> nawa' kiraj kirb'alal otz' nawa' karajtaaj kirb'alaan xaqara' otz' <hesitation> cada e chijunanaal k'or riri rib'antajiik b'la' <hesitation> e reen kinb'an kela chan tekara' kin ch'ajaan kin tzaaq chuq'a' ela che kin b'anwii b'iik reen xaqara' el tieej re ak' otz' kab'an pi kib'iix chiran b'alaam tieej kach'aaj <hesitation> kach'ajan katzakan saq'an laj ratz'am laj nimneex kaba'l chu q'a' ke' ke' ritijiik ela kib'ixeek <hesitation> bala e b'alam tieej xaqara' kib'an <hesitation> tieej re ak' la <hesitation> kib'iix chiran pi kaxtilan pollo dorado e rajawxiik ka ch'aaj bien nawa' kikaj ki kich'aq'ajsaaj laj saqan tekara kab'iil jab'eek taq k'aaj chiriij <hesitation> kamiin pe pe pa aciete kib'iix chiran. <hesitation> kaminan waxa' k'o jun chek karaaj taj <hesitation> xu kela reex kab'aaj raaj chiran kirtzakaaj jab'eek taq k'aaj chiriij kirtzaq pir xaltiin <hesitation> y kela kir chaq'ajsaaj xuchan kirnajsaaj che aciete kirnajsaaj xakela' otz' ki chaq'ajsiseek reex keluul xaqara' el tieej re re ak' otz' kib'an pi kab'aj chiran pi chomin kib'ix chiran qatzakaaj chemod kib'aneek e ka ch'ipiij taq tieej ki chaq'ajsis nan chaq'ajsis nan li tieej chuq'a' tekara <hesitation> wa' ya chaqajeek kalsaaj kitawar laj saqaan tik'ara' ka kach'ipiij li tieej chiren ka kach'ipiij rajawxiik <hesitation> neem taj paraj tieej kib'ek chipaam rajawxiik kab'an ch'iteen chiran xaqa ch'ipiij ch'ipiij ch'ipiij o kab'an taq ch'iteen taq riwach chiran y kib'eek chipaam chomin xaqara' el tieej re ak' kab'an pi kaltaan el re kaltaan k'ax taj xu ka laq'an o xu ka kamsaaj jun ak' la y wa' chajtaaj riwach renejeel kab'an pi paraj e kalsaaj riparaq' kalsaj ri xiik' kalsaj. <hesitation> ritiojiil pechuga kib'iix chiran <hesitation> el warchaq' jun tiir ela' katzaq kaaj <hesitation> chu maq'anya kipapatek kipapatek tekara' katzaq' kaaj <hesitation> tieej <hesitation> katzaq' kaaj ratz'aam katzaq' kaaj <hesitation> renejeel kichaq'aaj kela xu cheek katzaq' kaaj ri tom ri pex katzaq' kaaj <hesitation> waxa' ka kaaj katzaq' kaaj fideo raaj wuxa' arroz chewa' ka kaaj raaj que katza kaan ela' y xaq' kyb'eej jun nikyaj hora la katzaq' kaaj rik'axaab' kas ke'e kel ri tieej re re ak' xaqara' wa' ko jun chek karaaj karaaj kirb'an ri laktamaal el laktamaal la <hesitation> kikamsiis li ak' waxa ka laq jun ak' <hesitation> kab'an pataq ch'aqataq' <hesitation> kalsaj jun paraq' paraq' pi kiab' rixiik' kiab' kab'an chiran ewa' jun kiraaj rax ritii waxu' kir chaq'ajsaaj nan laj saqan jun kirtzaq kaaj pir laktamaal ela' qas ke'e.